La biru funcjonar se ka l’inchiostru abrënda e me l’inchiostru mënd shkruash, mënd kulurirsh, mënd e ghuzarsh për atë çë do, per esempiu a differenza me laspin ë se laspi… laspin mënd e temperarsh, a biru jo per esempiu.